Polsha madaniyati bosh tarix va ananaviy urf-odatlarga ega hisoblanadi. Polsha musiqasi misol uchun, Chopin asarlari bilan tanilgan. Ananaviy taomlar masalan, pierogi va bigos shu qatorda mashxur hisoblanadi.